Colombia pegua reta <hesitation> jou katu yae tembiu va jae ko jae jetaɨgua reta bandeja paisa jei supe va jare ajiaco, jare arepa jae jokua ma jou katu reta erei omboyea reta ko reta ko vati arroz este soo jare platano jae jokua jae reta jembiu jukurai yepe jae reta okaru gëtä rupi jae yepe jokua jae reta jegatu supe va tembiu